<hesitation> نوع المتاحف المفضلة لدي يوجد متاحف فنية <hesitation> ومتاحف تاريخية ومتاحف علمية ومتاحف طبيعية ومتاحف تفاعلية. <hesitation> من المتاحف الطبيعية وهي الكائنات الحية والبيئات الطبيعية تساهم في زيادة الوعي حول اهمية حماية البيئة، والتفاعلية تشجع الزوار على مشاركة وتفاعل مع المعروضات، والمتاحف العالمية وهي تكتشف التطورات التكنولوجية.